पकावण री विभिन्न विधियां पोषण के गुणां पर गहरा असर करे है। भाप में या धीमी आँच पर पकावण से फल-सब्जी के विटामिन अने मिनरल बरकरार रहवे है, पर तलावण या तेज गर्मी पर पकावण से ई तत्व कम हो जावज। खासकर ताजे भोजन में सही पकावण री विधि चुनण <hesitation> जरूरी होवज। जैविक अने ताजगी वाला खाना, हल्की आँच पर पकावण से स्वाद अने सेहत दोणो बढ़ जावे|